Shoka ke nu̱ ghurtang ka pulo wada mbar gar mu ta kap wadar paro ta pula bara. ghumdi ta ɓa nu̱ nyi zu̱mndi ɓa kaari ta ndungha ghumnda wuraran a Jelaran nu̱gha a mbelaran ye nu̱ gha mba mbelaram ye nu̱ gha nu̱ ghum ta nja Kanandiyi to ndu̱ng nu̱ gar. Ta yi kapti ɓa ntu̱ shokta pula ɓara. Njemkiɗ neka ndugi njemkiɗek ka pula tun ɓara mu̱ ta kap mbilanyi ngur wa yyi kiri njemkiɗek kaɗa pula ɓara to kap nyinang shokti ka pula ɓara shoka ke nu̱ ngu̱rtu̱ maɗi nu̱ njemkiɗek zhumdi tu̱k ka yi tadi kari na kap war xhur kanɗi kwang, mɓu ta ɓa su̱ kaari ntu̱ zu̱u̱ ɓara na war mu̱ xhurtang. amma mɓenankwang nggu̱bu̱ngang mabulu ke tyukyuk ɓaran kayi kya nɓa mabulu nu̱ ka nama ɓa vu̱rkiei mbele nɗudu. nuge nggu̱bu̱ng mbu̱ ta nyoɗ mɓai nu̱ mbu̱ yitan ama na ma ba tu̱ kumɓa gha. amma nduk nggurkandu̱ ba shoka ba jemkiɗek ba purgus ke war ngu̱rkandi kwang amma nu nbunkwang khan daga mabubu sai zhu̱m sai bale ghu̱ɓu̱r nuge muta za nsu̱rba chingho nto za ɗyim tu̱ chu̱ungha ɓanba nu̱ ka yi nda kuɓa tu̱ ko chu̱ngho ma kawari amma shoka ke nggu̱rtan manɗyi nu̱ ghumdi tu̱ ka nku̱na ɗu̱ku kukur kukor nku̱ shoka ka da wada shoka ka lbang jemkidek ka pulo pilang ɓaro bata kaptu̱ za Nongongha nu̱ kuzhiri ta lgona kuzhi tu̱ hab to pula. Mbuto sa za sana taɓang su̱ to pukta taba to sansu tu̱kgab tu̱ pula ɓara bata bonye kap ha shoƙa hurtan nu̱ jemkeɗek, nu̱cin puirsusu̱ na mbaran ro ka zim llumdi tunu̱ yan ka zum en bar zum zum yan ba a nje suyen. Shoka nu̱ mabulu wa ndu̱ku ma taroku nu̱yen. Mbu ta yi kaptu̱ ɓar za shoka shoka iza mbu zhundi za manulu iza riknga mu? za tuka riktan nu̱ fun? za wanɗa fuɗura far duu tuɗa ku̱sya tu mabulu duu ghuyup ghuyup ma kus fudaran shoka nu̱ zhurti bap tu̱ zhang voran nu̱ kuba. A jab ringiring a funda a funda a fan wanye wanye wa ɗaa varan. Za shika afunda, shoka wa vi yaran nu̱ gwa. Mabulu waɗii ma da fudari, fudara ma kudi za cinayi ma da fuda tu̱ wud pai ye da. shoka do wa dugɗa nu̱ gurti tu̱ vi varan nu̱ ƙuba ye jomkeɗek ku jemkedek a vada khuba jemkedek nu dyinand mablu kap war iyi gharkandi nu shoka nu mabulu shoka wa davaran wa ndukk mabula, mabuluu ndu̱k gan ghuyup ghuyup nu̱ zin manu̱ge asu̱ ɓa. iZa ta fun kwa za nga ɗa vara za afun da zuwa viran nu̱ gwa nu̱ shoktan kume ghurtan, do mba ta ɗii ma da futari Zhiwantu̱k gori ghuyum ghuyum ghuyum kanji nchaji ɓara, tu̱ki kele ka no kuzhag. Tu̱yi keleku nu̱ kugzha izu gzu̱mdi nuke gnaka shuki toka dumamu kugzhai tu̱yi kele kugzha za ko toka pityin zu̱mda cinka du̱ma zhumdan. Zato shem rege rege tu̱u̱ kutku nu̱ ma nu gzhiwan ghuyam ghuyam ghuyam gzhiwaƙa nji njeka a nji wuzin tu̱ nji tu̱ tu nji mban ti zhig tiriri tu̱ kungzha kujha nje chilet chilet nu ghurti. Kughza bara mara naɗaki tu̱gwa gzhiwaɗan wa kangha pullur wa nga mban gha tu̱ njoba yitana ɓara. ku̱ jhet fa za a a tukayi iɓa wana toza ta duktan zhu̱mdi wanje ta zhu̱m do ta kangna ta nchoba yitana ɓara tana wa duktu̱ ɗan gurti Tana zhurti nbu̱ zhiwa ɗan mbarayi zhu̱m mbana gurba yanka pit yinna har tu̱ fudar kuɗi ba zimi. Na war shurkaƙo kwa. Yan zhiwan cinn nji konu̱m-ƙufa ka nji ɓara. Za kome zinɗin ɓara gna duk roro. Ko pit yinang miɓaa ama ghiriɓe anje yinan har tu̱ mukdi shi har to nusu ma toka kuɓaɗan noza kai mukdi washi ɗu̱ kangha to koɓa kughzai ɓara banje zimi nduk rotutuɗii mbaɗan komi hang tu̱ zu̱ ɓara. Shoka nu̱ ghurti tuki nji wa dari i ghumdi nu̱ ghurti tu̱ki nji wadari kuki bani dya zhu̱mdi ɓaran ba zu̱m baɓan yanba ka ndu̱k lobobɓayor inu̱ maghan saki toka gwadan ba mbu wa ɗana dada to ka kapki ba toka ƙumi.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 Nu̱ shiyandiiku, shivan ma mbu to bin nu̱ cin shivan war du̱k taɗi ya duk tun ɓar kugzha ka dum tun ɓar khit khit khit khit na kap dy llunar mba da mbu ta bin nu̱ pulasa ka wa da tunu̱ baryero baka du̱m dyi imbarkaɗi ɓa hara yan ba ka ndu̱k ɓayen tu̱ nje tukɓa, mbu to du gar tama gwa tun tu̱k ɓa wa nɗu̱ka bu tu̱ko nu̱ huɓur nake war kew hdu̱k gar nu̱ gzhiɗe, gzhide nu̱ gar bai hurtan kam yan kayi ƙari, nu̱ kurɗiku ɓaron zhu kaɗa shi kelgiri ka ɗa ɓasu̱ yanna kelgir njeɓa kap wa waɗa ma gar waga kap tun njek garɓa inige a nje gar wa ndu̱k ba i kaɗomma kaɗomma ku wa du̱u̱k sai huɓum sai du̱ko ke nje gar amma iku ritutu kap magar wava ƙufa nɗuuk garba bele ku shelba mba cem nyimatli mba chema bonye tun ntu̱k ɓa kap hurti ɓami wa wanda wa hama hurti mbu nasa re cemka ƙumka nem wa war kum cem pi amm fuda konumma nje yanna kap tun wa waɗa ɓar gar nyimatli nje tu̱kɓa cemwa hamawar kap za gabadaya shoka hurti mbaran nu hurti ɓaran wa gagja. Jemkiƙek wayi hurti tu̱ ja mɓan ye ikti a fun hurta. Jemkiɗek nu̱ka dla vit ɓa van tu̱ga mban ye ikti kume nu̱ma mbu to hurtan ncheta vero tun ƙulari ka damu? yan tu̱ ci jemkiɗek ga mban ya ikti, tu̱ ikti a tu̱ nchoba mbana tu̱ ƙudi ghaike mbana ɓara tu̱ muti. Ghurti ɓarana waha bam tona shoka do ɓaran ka ɗavaran nu̱ gar tu̱ gha varan nu̱ mbu ghe ɓaram sai to pi bai ta rari kum to shi mbu ɗumaɓa toka nduk shoktina banu̱ gar amma duko nege ɓaran nkubannan a to ikot ɓai yaƙan ka lahgha nake inu̱ke nje nake inuka nu̱kashiki tadyi ye war zum zum daga shoka sai ghumɗi sai kugzha na kap ingar zum zum kelgir njeɓa in gara nje tuk ɓa kap wa waɗa waɓur kap in kari ledan a nduk tum nu in khari picici nɗi kunuma njeɓa yan tu̱ magham sa tu̱yi har lafiyeku.